Manakory fomba hampifandanja sika fianan-tsika sy ny fotom-pivelomana teña. Sarosarotsy eky fanontania ty e! <hesitation> Manano fandaharam-potoana eky añao an, da ferañao koa raha ataonao: atreto za miasa atreto koa miala voly zaho raiky na miaraky amin'ny fianakaviako ao ôkan'izay izañy fahitako izy.